أنا نفضل نفقد مفاتيحي على أني نفقد تليفوني. علاه؟ لأنو التليفون ظركا ولا حاجة مهمة في حياتنا، نقدر نلقي بيه، نقدر نقضي بيه صوالحي، نقدر <hesitation> حتى <hesitation> كي <hesitation> كي نفقد مفاتيحي، بتليفوني نقدر نلقي لكانش واحد يقدر يساعدني أني ن-ندخل بداري، ونعاود <hesitation> الأقفال تع داري. ولكن إذا إذا فقدت <hesitation> هاتفي المحمول ما عدي ماندير.